Gna amin'ny faritsy antsimon'ny Azia io ee, la ny amin'ny vietname ao ro mihina hany tsy misiakin'ny sakay loatsy. Fangandreo koa zay ny foton-hanidreo ao mihina ndreo <hesitation> vary la mihina avao koa andreo patipaty <noise> reo da maro avao koa ny fangaro anaovandreo azy fa ny tena tiandreo ao moa zay da ny legume.